पहिली आमी जे किदें गेवंन कर्पाक वापर्ता ते तज्जे आसपाक जाई जाशे शीत, भाजियो, फळा। साकर चे जाग्यार आमी मोग वापर्पी। मसाला, कडी पत्ता, तेर्फारा आनी लिम्बू वापर्पी की गेवनक रुच येवू। आमका तेल कमी वापर्पाचे, चड बाजीले खावपाचेन्छू। आमी त्या जाग्यार तेह भट्टिन नाळ्यार उजां गालून रानुंग शकता। नुस्ते बाजचा जाग्यार आमी तीका उमनां गालून शकता। आमी काणे, लसून वापारपी जितून रुच येता गेवनक। गेयताना खुं प बशे चे गेवं आसपाक जाई, जितुन भाजियो सुद्धा आसपाक जाई। चिप्स, बिस्कीट चे जाग्यार आमी बियो, चाशू आनी धाई थेवुंग शकता। चड्से भुर्गें भाजियो खावपाक नाटका करता, पुं तें भाजियो आमी लिप्वोह तिन्चा गेवनां गालूं शकता।